Bruwɛti cunu mi dia ma tete ni a sunu nɛ a zan oro <hesitation> bari'o benu um bari'o benu nɛ mi ma wa a zio ere mi zia ere mina ni zie so we nɛ ani biri a vɛ ma wɛ to ni zie yɛrɛ ni zie yi wa biri wɛ se o ma yi uwa ho sio ma <hesitation> co'o co'o to mu we biri to o we le o cio don ni zie we nɛ ani lemi cio ni cunu mi ma tete